Ny kolontsaina avy any Etazonia fantatro: izy ireo de olona tia mifangaro, any Etazonia izao a misy ny mainty hoditra, misy ny fotsy hoditra; de faharoa manarak'izay koa any Etazonia no maro mpihira malaza. zay izao no fantatro raha hoe kolontsain'i Etazonia.